Tsi rangan hitaguhu te katsin polase gialia tara komuniti na tara man femili. a poata i romana poata i romana ma kato uanei i manasa. Manasa bala a katuun ma parai <noise> a mamanake niga. A tsi kann nou ti napin sabe lan e antuna hanigan toaia tara femili. Kaba i romana a populesin tsia hun katuun e para sapsap tuun mena, a pien ma hengoe nei u ranga tere <hesitation> tsinanen ne tamanen bal te here gia alia e tarega a- a ke la homina ke la homina. I romana a pien a hitots na kukubei e pipiata <noise> peisamer u hakhakats taren nu ngil puku taren ma- ma pe haseri gi harangataia tara u tsinaren nu tamaren te katsin lauaren tara tana makum, moa. Galapien eni tara poate ni e la lasir, te ka las meren u hakats e lauar i me, e la lasir. E la puku mer a ngil ren, kaba poata te lue ren a hevi, te butuna, a- a niomi turu nitotoa taren, e papa ne mama, nonei te susu hamanasa mena a- a hevi te butu nama, tara poata a pien e la mena u ngil tanen. Kaba alia ngilin hitaguhu meguma tsi rangan hitaguhu tar. I <hesitation> tamlam a- u katuun te ka mia tara han, alia e singo tu neg, alu a papa na lu a mama alue mas ranga hanigan toa mia tara pien tamölö. A para poata a mama na papa e lapo has ner a man ranga te here ne kato homiena hakhakatsina a katuun na matsi ranga te kus hasena a- a pien a te tara sila nera piene e hipusuna i romana a keni e tania noahas nama tara papa mama. A poata te ron prits has nagi lia a- u raranga tara tsunono balia te hatagalega a papa mama balia te hatei ragen, moa tu rarangein a mar ranga te hengoena a pien tema niga nei. Taranaha alö has te kato homi poutse mou a pien tamölö balö te peiema a pien e hipusuna. Moa ba, alö noahas, ara noahas u papa te e hahengo mar ranga tena ranga has nenöen tara poata nonei e sabe noe si be ranga noa i maroro. Mar ranga te hala nerara nonei tena habute hase nou a pien. Saha ka te kato hase rara i luma tema niga nei a pien go tareien alö e asingoto mou ba pien tena kato sena a kate ma antunan noahas neien go katoeien tara ni hihipus talatsi tara poata a pien e tare la a ka te katoiena <hesitation> papa mere mama tanen, nonei a man keni Na pien e mas ka mena room halhal tanen iahana luma, pien tahol goma soho gono mei a pien tson. Pien tahol e mas soho pepesar a galapien tson e mas soho pepesa haser. Papa mama mas soho pepesa hasir. Nonei a manke ni te ngilin polase gialia tara a komuniti na tara man femli. A- a pien, lö e mas hengo hanigem u ranga tere papa tamölö ne mama tamölö. Tana ka <hesitation> a mama, alöe mas tara sil hasema man hasogo tara pien tamölö alö mas galusemen, lö mas genisemen tara a pöata alö e tara maruem a ke korkoriana ma tara haniga nei. A löe mas tahul hasem a pien go mas la turu skul bate na luenama ta niatei. Taranaha i romana pöata te e reri silerara indipendent mana tana katuun tena la nama romana bate mi hatutse nilö tsie hatuts ra neira tigi markaura bara te ka hanigar emoa, ara pouts noahas. Indipendens e ranga tala nena, ara- ara pepesa, lö malu lele moi ta hitaguhu tere si ne si ne si, so nonei a ka te ngilin polasa me gilia tsi rangan hatagala eni, tarara u katunun ri halia, lia ngil tunega are mas kukute hanigera u raranga. Are solon lua u raranga tara u katuun te la meru bulungana tara tsunono, kaba ra ma- ara ma paköke rien rama hongerien i tori rara Rema hakerien i baku rara bara te kukuteren temar ngil uana a tsunono i tarara. Ara e hirhirata tuun mer u tuenre te hala remara a tsunono. A tsunono <hesitation> niga koruna me <hesitation> me kato renora me haka ranoura turu pute ni me ranga has mere noura, ara u katuun turu pute ne arigi tara kap hanigei a- a kate <hesitation> hakeien tara han, a latu te kana tara han tarara. A kann nou tarara, aragi mas likot hanigeien. Pien te panin romana ma tara marue hase nei a saha mar ken tson tego töleien. Na tson ma tara marei hase nei a sa marken tahol tego tölein te tara gol lasi ne si ga pien hitots tsia kukubei pe soköna alia töle goa a tson eni balö tema atei sil nöemi a pien a niga tsia pien a omi, me te omi ua nen <hesitation> alö ma atei sile mien na lia has ma napun atei sile guen te kato hasiuanen tara tahol. Re ngil pinopino tuner a hitöl, kaba rama ma- ma- ma taras ma tareri ma- tara mareria a saha mar tson na saha mar tahol tegi töli. I romana a tahol ma hol lel haseri. A hitöle, te hitol lasi na tahol na tson, ge kapa moa lel <hesitation> tu sinahana tsi ta hihol tara tahol na, togo holina tson, moa. I romana <hesitation> tara man poata te la hamanasa nama eni lie <hesitation> habutu hamanase goen tara govman i halia tara A komuniti govman, man keni e mas tara sil pouts hamaseier esi te kamena rino tara a tahol mas hole nama a pien tahol, taranaha i manasa barebana i kato haniga koru me mak pesa nera a tahol togi töli tsia tson tegi töli. A man hanhanige ni e kaia tara huol a pala, pala tara tahol na pala tara tson kebe tema tatei hol sila has neia tahol taranaha u hanhaniga e ka tala, i romana a pien a hitots na pien a tahol e kato pesa tala mena a ka ngil ren ba nori tema kui haseri ta luma tegi sohoien bate ka pepesar bate e- ka mer ta kuin kokou tsi ta ha bate tate nas pesar, e moa. Poate ni, a papa na a mama bala e hihanou noahasina tara halis. A halis a ka te- te e pan koruna, alö ma tate nou gono memi a halis. Mama tara mama ne papa tara pien tahol ma napun ma antunan nou gono menei a halis tanen taraha a halis a ka kapan koru. Alö go kaku taleien balö te hala nem u sunahana balö te tate hiararanga gono mem a papa na mama tara tahol tamölö, kaba i romane moa, a tahol tölo talaser bate atung haser, obu haser bate, e markato uana temar ngil uana tson i mata na tahol Ranga homi neier aa mar ranga tema niga nei a halis go hengo haseien. Nonei a manka te ngilin taguhu megulia tara komuniti na tara a- a famili tötöa tegi mar tara kap mera galapien tarara na ra pouts has iahana han tarara i halia. Aragi ma kato pinpinoi ara gima lu mia a ka a ngili rara pesa na niatei pesa tarara, moa re mas ka mera man hanhaniga a- ara e ka tala mer a gomman e kana. Tanaka re mas singe ren tere gomman, tanaka are mas gonora hun katuun bara te hia hanhaniga neren bate moa nou ta- ta hia raharaha i muri nen. Tana katuun e ngil hasina bate songots lebeiena uile tsia kakau tsia kateiena kuin kokou tara u tsiktsiki ma haniga nellei ba poata te kato tala noen ba a hia rarara te butu lel nou, kalkalaper u kokou, kalkalaper uile ngats ngats a- ngatsnga tser u kakau tsi a saha ka te lebe mialö turu tsiktsiki tema lue meria a maroro a niga. So nonei a tsi raranga hatagala te ngilin polase gia lia i tar tamlam i halia, alam go mas pepeto haniga a ni kaka tamlam iahana han, saha mar ranga tego rangein lam tego ma hengo ia katuun bate raharahana tsi bate peiena mar range ni ma niga nei, hena. Katuun e use here nera tsilo, a tsilo makun toelet taren kabe ma sep nei, ma sep nei tara a katuun te sikina, katuun te kamena u pinil i mou nen, katuun tema napun tatala haniga nei. A- alö na mos rusum balö tena tukakata nenei turu uarahana i puta, nonei a tsi ranga te ngilin polse gilia i tarara. A- taratara haniga saha ka te ngilin kate mölö, lu hanhanigu niga si tara makum a niga tena tapun napun hatakue moalö a luma tsi a makum tena tatei lebe milö a tsi uile nats kakau tsi a saha makum na tatei kui ne moalö a kuin kokou na kuin sono tamölö, so nonei a tsi ranga te polase gialia i tarara, nigan töana. Katuun e use here nera tsilo, a tsilo makun toelet taren kabe ma sep nei, ma sep nei tara a katuun te sikina, katuun te kamena u pinil i mou nen, katuun tema napun tatala haniga nei. A- alö na mos rusum balö tena tukakata nenei turu uarahana i puta, nonei a tsi ranga te ngilin polse gilia i tarara. A- taratara haniga saha ka te ngilin kate mölö, lu hanhanigu niga si tara makum a niga tena tapun napun hatakue moalö a luma tsi a makum tena tatei lebe milö a tsi uile nats kakau tsi a saha makum na tatei kui ne moalö a kuin kokou na kuin sono tamölö, so nonei a tsi ranga te polase gialia i tarara, nigan töana.